Awdi mbambaari ana wode, mbayeri, awdi gawri, awdi maaro. Ɗii woni wi hakkillle an waddi jooni. So wanaa ɗun awdiiji ana keewi noone, ana keewi du. <hesitation> ko wonaa ɗi fay, ana woodi nokkuuji goɗɗe, eyyo. Ɗi woni ko ɓadii kam.